ا <hesitation> السفر عبر الزمن والرجوع خمسين سنة ورا، يعنى حندورو عن خمسين سنة بعتبرها شوي قريبة ممكن حندور كيفية تحسين المستقبل كيف اه بإستخدام يعني تجاربهم هم في الماضي خلاص نحاول نساعد مجتمعهم بانه يطور أفكاره ويبتكر التكنولوجيا عشان يزيد الوعي والإزدهار عندهم.